Nguena na'a un ejenon noo yeka'a, inki ndani fuerza té'e, namen yuu yukunravii iho nenin ndenen cahn ndenen ujun, iin yuu ven ndenen un yuxu'a yejindona anuni na fuerza, tendió tendion ndeñamen teñichiala oratorio ngueno, bueno sustancia bueno ni ni ihó nutritivo kuu namen, tidii chiana men chutaka nri'ó nakache ana hinare namonro ihó atu naxheka he yuu yente yee knani nani fuerza namolo. Nameen yihɨ a namee azuca cuñu yu ndahvi cuchi ia oia a jucui cuhe ji chi un nun idea gunamee chindo candi ian grasa ye ian ñi nde cuee lu ndu ja guida yee cuu vasi alegirca alergia alimentaria